<hesitation> نه پوهیږم چیرې مې اوریدلي وو چې اووه یو مقدس عدد دی. ممکن دا ځکه چې موږ په مذهبي متونو او باورونو کې لرو چې اووه جنتونه دي، اووه دوزخونه دي، اوه طبقې مځکې او اوه طبقې اسمانونه یا هم اووه اسمانونه شته، همدارنګه اووه د خلکو په منځ کې ډير اشنا او مروج عدد دی.